إي طبعًا أفظل ضعف العمر، لأن المال ممكن أجيبه، بس الوجت هو اللي إذا راح ما راح يرجع أبد. وشلون أجيبه؟